Moroko mi hawe tsu morokanti inan kawtrinania. Ani hawe tsu Mediterranean le, Arab le, Andalusian le, Berber influence mi ania. Ani tepo hei spices ayan cumin, cinnamon tite, saffron tite le. Ingredients ayani tsu keel sahi, lem tine, olive tine, kokors tine atman trinania. An popular tis ayan harira tite, tengin tite, kausia, zaulok, mint ti hi tsu ani famous an famous nasa. Le an cooking technique ayani tsu traditional cooking ayan tsu slow cooking. Mohon sahi inan tsu siam trinania. Tenzin tsi te grill, hei open ayan an grill anga. An grill zawa hei mei saang daw liandaw inan tsu siam trinania ani hawe tsu. An morokanti hi tsu a famous le an morokan custom ayan an man trinania.